जानावर त बहुत प्रकार के होवेला कौन बहुत जोर से दौरेला कौने बहुत कम दौरेला उ होमे सब से ज्यादा बाघ होगेल चितुवा होगेल कुता होगेल खरायो होगोल यिसब बहुत दौरेला लेखिन सबसे कम दौरेमे कछुवा होगेल जौन बहुत विस्तारे दौरेला आ बहुत समय लागवेला कौनो ठाउँमे पुगेला ।